Karaha kivà zao na ôhatra amboa zaigny ny ifandraisany amy tômpiny ndraiky ny orokôroko tômpiny e, lelafiny ny tômpiny de zay tany andehanan’ny tômpiny jiaby arahiny. De baikon’ny tompony fôgna kô arahiny fô izy tsy de manaraka baikon’ôlo hafa. Ny tompony fôgna arahiny ndray mibaiko.